अगर मारा थाई गिटार ओर पियानो में से कोई चीज सीखनी च तो मु गिटार सीखूंगा क्योंकि गिरामी तो च की उसे में कही भी लेके जा सकू चैंपियनों का थाई का भी न लेज सके च इंस्ट्रूमेंट रेवे च ऊं मे मतलब भजन की वजह से कही भी न लेज सके च गिटार थाई कहा। भी लेके जा सका चा ओर गिटार सीखने तोड़ो आसान भी रेवे च ओर अगर मु कोड सिख जाओ तो में कोई भी सिंपल गाना ए भी बजा सकू चू ओर आज कल लोग गिटार ए ही पसंद कर रिया च। तो वो हिसाब च मु गिटार ओर पियानो में गिटार बजाबी ज्यादा पसंद करु चू।